Yo wo kou soninko gnano kouya donc siméyé makha nke ke nke en tout cas wo ka khané bé ga koηini soninké gna nkoηini siri nthiri bawoni soninka lémou gnanoye.